Ber lëꞌ naꞌ c̲h̲ow guꞌn nak marakuya xguná zëd ldoꞌ, porke ñi gunu ye guꞌn nak bui yuꞌga giedz lëꞌkga ñi gunu c̲h̲owma xki, biëꞌts guꞌn nge xka lëꞌkga ñi gunu, abecés diꞌltsa xkuꞌn c̲h̲akga ldoꞌná lëꞌná c̲h̲owga limun sdzaꞌlda zëd, or lëꞌná xkuꞌn sdzu gux lasná bos limun c̲h̲unn- ná rmed kon kon zëd c̲h̲owná, lëꞌ xnitla gunu xka, wenc̲h̲a ic̲h̲ë gunu guꞌn xka ñi c̲h̲owma o nakga naranj nap gowná lëꞌkga zëd idzaꞌlo, lëꞌ nixna c̲h̲ixkwaꞌdanu mas xkisa c̲h̲ownu.